Eng' komastap tyongik chepo kaa, chekiripe eng' kaa ko kararan sesset ochei, kiripe seseet ng'amuu ripe tukun, ripe akot chorinde komanyo kochorsa, korook koripei ripe kurkee, ripe kurekee kapsa, kompaund nepo kurket, koripe komachutu kei, kiy neya, akorok koripe ripe akot pich cheyach chepwoni ko konyokochorse.